والله نزلة البرد دي من الأمراض السغيلة خلاص و مهما الزول عمل ليها الا تتم مدتا لكن في حاجات بتخفف منها شوية ، زي الجنزبيل و العسل و الليمون و الكمون الاسود عموماً المشروبات الدافية دي مفيدة شديد و برضو الراحة اهم شي ،عشان الجسم يقدر يرجع بي عافيتو